زه مې د ملګرو د دقیق شمیر په اړه څه نشم ویلی خو دا ویلی شم چې زما ملګرې یا ملګري د بیلابیلو عمرونو کسان دي. <hesitation> دا هم باید په پام کې ونیسو چې که موږ د بیلابیلو عمرونو کسان ملګري کړو نو زموږ دید به د ژوند د مختلفو لید لورو په اړه پراخ کړي، خو هغه ملګري چې زموږ سره په عمر کې نیږدې والی ولري، له هغوی سره به موږ ځان راحته احساسوو او ښه پوهاوی به سره لرو.